Ɛɛ, tu tari dugerɔ la ti ba bo la yima yima, tu tari dukɔ kilesi me gee tara dugemɔgerɔ ti dukɔ woo tari a tuunɛ mɛ. Tu tari dukɔ mɛ fu san yeti hu kiim gele, fu nyaŋɛ dikɛ kiim. Tu tari dukɔ mɛ ti fu san boti fu iŋɛ la muzɛɛrɔ, fu nyaŋɛ dikɛ iŋɛ. Tu taro dukɔ mɛ ti fu san boti fu dikɛ mɔm sagebɔ, fu wan nyaŋɛ iŋa gee tara dukɔ ti fu san bɔta tii fu dikɛ dukɔ la mi kiim muikiima fu was nyaŋɛ dikɛ dugɛ. Gee tara dukɔ ti la han de ti fu boti fu dikɛ dugɛ la.nɛrikooŋɔ dia fu wan nyaŋɛ dikɛ dugɛ. Tara dukɔ ti han de ti fu boti fu dikɛ dugɛ la kotuulega ka'a aayi dukɔ koŋɔ mi bɔna mɛ.